معنديش حيوان أليف حيت الحيوان الأليف كتطلب منا العناية كتر و وجهد كتر. و أنا حاليا ما عنديش الوقت الكافي باش نقدر نرد ليه البال، ونكون <hesitation> نربيه، ونتهلا فيه فحال لخصني ندير. و يمكن ليا فالمستقبل نربي شي مشيشة، ولكن حاليا مكنفكرش